बिलैया और कुत्ता दुने घरमे पालन बारे जानबर हएँ । दुने जानबर बुट्टी, मछरी, दुध, दहि खात हएँ । पर कुत्ता बिलैयनसे बडे बडे होत हएँ । कुतिया एकएचोटीमे पाँच छय बच्चा ब्यात हएँ पर बिलैया एक बेतमे दुईचार बच्चा देत हएँ । कदके हिसाबसे बिलैया छोटी होत हएँ पर कुत्ता बडे होत हएँ । दुने जानबर अपन मालिकप्रति बहुत वफादार होत हएँ ।